<hesitation> azafady drako fa nadin̈ako feky aniveriseara nô in̈y kone. Izy in̈y reky ten̈a ny azoko honon̈o tsara bekiny taminy za nifôha marandren̈y. Fa koa fa nandeha reky andra, mareaka ndreky andra, maresaka koa baka <hesitation> raha nataoko reky asa nakà ke, nadin̈ako e! Ten̈a azafady drako e!